दूई हज्यार पंद्रा दूई हज्यार पंद्रा ती घणू बारू साल रो है। तीन राज मारो <hesitation> मोटलो घर बांधरी मे ने। मारो नानलो पुर्यो भी दूई हज्यार पंद्रा में जावलू ती दूई हज्यार। पंद्रा साल तो मारा का जी घणू बारू साल को आये जी घणू। भारी साल घणो बारू साल को आये दूई हज्यार पंद्रा तो ने दूई। हज्यार पंद्रा लिखडा मा भी बारू रो है। ती जट करीने। लिखाई जाए ती पंद्रा कोये ते जट करीने मैं पंद्रा लिख दूँ।